نرنیاں وچ کرتکرمی بُدّھتا تے اپیوگ، نیتکاں تے متتم، کرترم بُدّھمتا۔ اجکال دے سمے وچ نرنیاں لئی اِکمتی پُورن سادھن بن گئی ہے۔ جاں ایہی وِپاری فیصلے ہونے، جاں چکتسا سیکٹر وچ روگ نِدان، اے آئی دا پریوگ تیزی نال وَدھ رِہا ہے۔ پر سوال ایہ ہے کہ نرنیاں وچ اے آئی دا پریوگ نیتک ہے، نیتکاں دی پہلی۔ نرنیاں سمیں اے آئی نوں ڈیٹا اتے الگورزم دے آدھار تے فیصلے لینے پَوندے ہن، پر کئی وار ایہ الگورزم پوروَگ رُجحان نال پَرے ہو سکدے ہن، جے کر ڈیٹا وچ پکھپات ہے تاں نرنئے غلط جاں اَنیائے ہو سکدا ہے۔ ادھارن لئی نوکری دی چُناؤ وچ اے آئی دے پکھپات نے کئی وار کُجھ سموہاں نال اَنیائے کیتا ہے۔ مانَو ساڈا کمی اے آئی وچ سمبد ویدن تے نیتک وِدیک دی کمی ہوندی ہے۔ کئی مدّے سماجک تے نیتک اصول نال جڑے ہون کر کے کیول۔